Mandeha magnano bazary akeke amina i-inefatra na in-dimy ake isam-bôlagna. <hesitation> magnano course vidigny le raha jiaby ilegny ankôtran'ny rô isanandro fogna, tsy vidigna aminje fô le raha jiaby ilegny agnatin'ny vôlan'igny tonga de vidina amin'ny fotoagna zany.